غالۍ په کورونو کې د کوټې د غولي یا ځمکې د فرش کولو لپاره کارول کېږي. په ختیځو هېوادونو کې خلک د کوټې ټول غولی فرش کوي خو په لوېدیځو کې خلک یوازې یوه کوچنۍ غالۍ په کوټه کې هواروي. د افغانستان لاسي غالۍ په نړۍ کې نوم لري او ډېر په زړه پورې رنګونه لري. افغانستان ماشیني غالۍ نه تولیدوي.